Sèè ȧŋ naum dawè kɛ̀ɛ̀ɛ̀ wo nyùùŋ wɛɛ̀ kuwa nyiiŋ gèe siaŋ, wɔŋ nyiiŋ gèe siaŋ nȧŋ yaȧ nɔŋ tɛ̀ɛ̀, e nyiiŋ gèe siaŋ nȧŋ yaȧ wo nyuùŋ kpùunkpùuŋ dȧwi mɔɔ̀ŋ wò manaŋ nɔŋ kii mɔ̀ɛ̀, wɔŋ nyiiŋ gèe siaŋ mɔɔ̀ŋ nȧŋ yaȧ muȧŋ mùŋ kuwa e nɛ̀ŋ, e kɔɔ mɔ̀ɛ̀ yaȧ tɛ̀ɛ̀, mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ maŋ dèè maŋ miŋ kpȧȧ, mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛ̀ŋje maŋ niŋ jè, muȧŋ joum nɔ̀ŋ kiiɛ̀ è yaȧ nɔŋ gbà nyùùŋ nyaŋ gbiŋ fèemȧŋ, e jo mɔ̀ɛ̀ gbiŋ è yaȧ nɔŋ e hìle, soo sèè mìŋ yɛmɛ̀iŋ yɛi kɛ̀ kȧ woò mìȧŋ e e kenȧŋ, wo kenȧŋ wɛɛ̀ kenȧŋ wɛɛ̀ kuwa nyiiŋ gèe siaŋ, mìŋ yɛmɛ̀ mìȧŋ ɓɔ wɛɛ̀ yɔ kuwa nyiiŋ gèe siaŋ, nyiiŋ ge siaŋ è naŋ nɔŋ tɔɔ̀ kɛ̀ e joum nɔ̀ŋ kiiɛ̀ è yaȧ nɔŋ tɛ̀ɛ̀ e fè naanȧȧŋ niŋ.